Pues ñaꞌg uzaná sop leu uganá uguná pchoꞌx, uguná giꞌn tind uguná lo desopná gana uguná x̱ich, midzang uganá kwlandr uguná dzekna wen ic̲h̲ikëwu. Udzilna lëꞌná uzob deniszedná uzob lo gi uguna midzang, x̱iꞌch, ptie, zed uguná lo deniszedná uyuꞌnn mbiná më uyuꞌnn mbiná, ugëná lëd më uzobná lo gi uzolná gi uzolná par geyu xnuse.